Kanikani nui nā mokokaikala. A, ʻo ka waihoʻoluʻu ʻeleʻele a me ka ʻāhinahina nā waihoʻoluʻu launa me ka mokokaikala. A noʻonoʻo pū wau no ke ʻano o ka lole e komo ai nā kānaka <hesitation> holo mokokaikala. ʻO ia hoʻi ka maka aniani, ka pale poʻo, ka lakeke ʻili pipi, a me ka puki ʻili pipi.